माइक्रोवेव का मुख्य उद्देश्य भोजन पदार्थ को जल्दी और प्रभावी तरीके से गरम करके पकाना होतौ है। यह एक इलेक्ट्रोनिक उपकरण है। जो माइक्रोवेव रेडिएशन का उपयोग करके खाद्य पदार्थ को अंदर से बाहर तक समान रूप से गरम कर देते हैं। खाना गरम कराना रहमत है। माइक्रोवेव का सबसे समान उद्देश्य खाने को जल्दी गरम कराना रहमत है। इसे आप पहले से पकाये हुए भोजन, जूस या किसी अन्य खाद्य सामग्री को कुछ मिनटों में गरम करने के लिए तैयार कर सकते हैं। जिससे समय की बचत हो जाएँ, तेजी से पकाना माइक्रोवेव खाना पकाने के लिए उपयोग होता। या खाने के भीतर ताजी ताजी को तेजी से बढ़ाना और बिना अधिक समय खर्च किये बने पदार्थों को पका सकता है। जैसे सब्जी, चावल, पनीर आदि, माइक्रोवेव का प्रमुख कारण। खाने को गरम व ताजा रखना रहमत है।